Saatuuji kaa iɗun moƴƴi, saatuuji duu ɗun moƴƴa. Sabi ɓii aadama aɗa haani gollirde hakkile maa e hoore maaɗa faa ɓamaa fellisere. <hesitation> Hono miilaade faa gasa, <hesitation> jataade huunde, etude huunde ndee faa gasa. <hesitation> ɗun ɓuri ɗoo e ɓamde pellisal.